Ny fiteny eto amin'izao tontolo izao isan-karazany mety eo amin'ny diman-jato eo hataramin'ny arivo raha ny fahafantarako azy